हामय आखन को देखभाल करना बहुत महत्वपूर्ण होत है। ताकि हम लंबे समय तक अच्छी दृष्टि बनाए रख सके यह कुछ आसान और प्रभावी तरीके होते हैं। अपनी डाइट में विटामिन सी ई जिंक और ओमेगा तीन फैटी एसिड शामिल करें हम पत्तेदार सब्जियां जैसे गाजर खाएं मछली खाएं या नट्स हामै आखन के लिए बहुत अच्छे होत हैं। जब भी <hesitation> बाहर जाएं तो धूप में <hesitation> चश्मा पहनो जात है। जिसे यूवी रेज़ जो होत है वे हामै आखन के सुरक्षा देत हैं। जिसे हामै आंखों के नुकसान के बचाव जा सकत है। मोबाइल या टेलीविजन स्क्रीन पर उपयोग करते समय <hesitation> बेस नियम अपनें हर बीस मिनट में स्क्रीन से बीस फीट दूर और बीस सेकंड विश्राम करो जा सकत है। इसे हामय आखन के आराम मिलत है और हम लंबे समय तक देख सकत है।